A Suisse agny e ny tena sakafo fihohanindreo zany da frômazy natsoniky izao ampiarahindreo miaraky amin'ny divay. Da misy koa ny ovy, fanaovandreo an'i ovy igny e: alaindreo i ovy igny da kikisandreo da refaveo amin'izay natonondreo da ampiaraha miaraky amin'ny hena.